Owete enyim nbom bu ni Audoni hag mezere ohu enyi ni andoni omeh kurum nah ime-ohia thry check ha nmaru elekasi nham dahani osi masete masete nu owere nhia biagu maka moh gini biagu osi mah sete neh kuma okah mah le enu-ani nmabia ewu eni nyani otu nwa mati nyanla nsogre nyanmaga awu eni obu nah andoni mah a Whoru-aya